शून्य, पाच, दश, पन्द्रह, बिश, पचीस, तिश, पेती श, चालीस पेंतालिस, पचास, पचपन साथ, पेसट, सतर, पिचत्र, असि. पिचियासी नोम्बे, सो।